Marina lay noteneninao momban'lay sarimihetsika! Tsara be lay izy. Rehefa nampifanitsiako tamin'ny fomba fiainana sy ny zavatra niainana sy nodiaviko izy tena nifandraiky tao am'lay izy e! Tena resy lahatra tam'lay izy hoe tena izy. Ranamaso tsy latsaka e! Eritreritra lasa lavitra tao anatin'ilay izy. Ary ohatran'ny mbola tsy mampaninona ary iny raha mbola jereko isan'andro matetika mihitsiny.